Eee! Io moa zay da karazana ra-fitaovampiadia ny vazaha avao koa fe misitriky anaty rano ao angy lafa agny i dafa ao ny miaramila minday anazy, aoa by ny olo fa natoka hinday azy ka lafa hande hi-egna ambony atoy i hijery tany lafa misy <hesitation> masony zay titiliany hoe aiahoaia atsika zao